Aa kin ləibəi pyok'as hi ləiəm ko mɨn təmongngom bogghom zung ma tək miok mi mak'ung yim manana? Ma dək'u maa pin wana? Hal dangnga zungdi man gye vwoot gu ma kuk kaamum a miok pangnguwa? A mɨn a bogghom mabu, ma tək mok'oom, mi tangyəi gyak yim pang lak mak'ung dəuni mi tək'əi miok, gyak yim pang a mak maak'u mi tək'ai. timi kun mi sok'ung. Ga zok ga guk sok'ung kuk'awu, to ti miok pang sa dangmiga dangnga. Kyam, ga bi wal pi mawu, mi gi a gi miok pangngu, to walgu gi piwu akin miok pang, mi a tulka naan. Nimhi yaat. Ga kuk gyak maa miok'u, min lak tək'ungng ɓang. To ga dək ga dək ɓangng a miok pangngu, ga wuryib wura a yiiyaak, ga wur yib a yiiyaak'u ga dək'u, gi nyang gi lyaiya. Gi nyangpyok a kinkwal, gi lyaiya gi nyangpyok'a maaguya gin gulla man zɨmu, gi yak gi ana kwal Ga a kwalu, abin ni <hesitation> musamu, gi yenkaan ki wəiyaaak'a, gyatna kəi wuyak'aakna, əəi gi bak kəi boiyaak'a, guyega wuryib kirina shok daa waiyu, əi gi dang, gi gi lok kəi kiguna ga təomong a bwal plok'aak'n. ma nar kəi kus natra gawu, gi kuk'a gi kyenn əi gi tala. yuk gi dangnga wai. Binni <hesitation> mwasam lag'aiyu, tɨgoon ma ko zangpəi, walna dak amsaina, mak tusna pi kowan anna, ga təm ni kwal lag'ai, mi mab bogghom lagai mi təmong kwal ga dok miok'u. har inga ɓi kigwa pina, gi nyangpyok'awu, to mi mab bogghom mi tulung tilan ti tsara a wai. Toga zat wai pangnga, koni wana ginna kyaak a wai. Bogghom mab kaas pyok lag'ai dang gwa waiya, mi you pasarki giye naan, gilak dəiyong gi kaas pyok'a, gilan dəiyong gi she gwaana. gi lak dəiyong gi bak yibəiya, kab zungngaak dang kigasse wai. To mi mab bogghom mi nimga a mdom, bogghom lak təmong kwal. Ta tal ti sarawai, ta guk kəi <hesitation> abti kin sii an tək'kawu kəi wuyak'atna, ti gusuk abti pangnga naan. yati lok gye luaiya. To abin pain lag'aiya, gibinna ti kwalu, yemkaam amsai, bung gwa danga- giak wurai kaas. To dangnga wur kaasu, ga bak niye amsai, gi bakye biss dyaamaak'a gi ana ya gi pi wal dangga gaak'a migin. Ni kigu bogghom la dək miok, ta pinnawu <hesitation> tama kaan ti kwallu, niti pang nyingnya lag'ai, ta woos maa pyai mi woos. woos gwa kəi <hesitation> ga dək miok'u, har ga guk kəi kiye gi yaatra pyok'aaku, gayuk kyaak niye paab woos. to ga baab ti woos pangnga, gin lok'a har yam kub, kwalaak'aga. yayak ana aye pyaiyang ko abin ti kaan kwal ma kyangngas dyeemna, kab nde kiga bogghom a pika ta dək miok'u. To minna ati kin lokaci gwa, a yanayi gu mi kuk kaamom kirina nyingnyawu, bogghom dək miok nyingnya, bung gwa gye suk ma ko ni kəi tək miok, yatɨ kwagina gi nyangpok'awu gi lak mab yegu kəi soonu. To iri nimsa, <hesitation> pangti siya, nimgwa dyaak'u pan lag'ai, ko nyim pungnung ngas laak, pan ko gi tək miok'u, gi wur yibəi yiiyaak'u gi kam bapyiye, gi shen bapyiye ko gi zaak'əiwu, ga tul gi lyai gi nyang pyok'a ga nyangpyok'u, gi kub wallaak a bilom. kang ga təmong, ko ga daa wana, dagi sheyeya wana gi dangnga a wunu dagi pi gwana, gi dangnga wuna dagi wob kina a wunu um um, ma saam ko ga dək'u, har ga guk gyekiya gi yaar a de bidəlaaku, gi tul gi dangnga ye kiguya ga pi Məor wai ni ki bogghom gi tula, gi sar leyaak'a wai to ga təmong wai har <hesitation> gin pi walladak'a. Mi zungdi dongngu gi anna kwal, ga nga kwallu, ga gak kəi yiɓ gi wutra shuk, ga guk kəi yibəi gi wutra shok'u, əi gi təma, gi sok'a gi lok kiguna maa tiəiyungngu ya mi kɨnaga ya gi təoma gallaak'u. maa diəi maa gəom gawa ko ni byatri ni shaaiyi to ma dakgiwu, ga zhiyewu ga yuk'ung bəiyaak binnawu ya gi kəor vwoot pangngawu, ga tək'ung zhong issok gi dangnga ye bəiyaak da gi təm man da, gi wang kəi lwaana, gya wang luaanriwu, kəi miok pang nyaye dong gwaak ko ya si kubg'nawu, to kang a zhall gin gwa zhegin ko miok pang ni sok'ung. To a bak ko gi sok'a, mi kəiyega gi lau, a daalu, ga yuk'ung a kwal əi gi wat kyaak'a a kin kəi <hesitation> ɓungkaiyaak gi kyangina aye pang ya gi miok, donggwaak gin lok zheyongyeya <hesitation> kigu kenang mɨn mi mab maa pika a bogghom